Me piensu que se comunican por mé del son que hazin i tamién polas sus movicionis. Possimenti gastan cantus i chíus. Ca aspeci tien el su repertoriu propiu de sonis, i alas vezis, mesmu puein imitar sotrus ruius que sientin. Hueraparti los sonis, el lenguagi corporal tamién es emportanti, craru, peru essu comu tolos bichus qu'estamus ena tierra. En sin dal-mus cuenta, en sin sel coscientis, palramus.